I ciat a miaulu, a s'fertu contra le gambe d'le persun-e, a giüu, a sun amurevul, a lëccu e a sautu ën bras, a fan ël ron ron, a sun propi amurevul